Ɛimazɛ mazɛ ɛi tɔr oshinkafa masikin gɛp tɔr oshikafa elɛ nɛ vɛi kɛ inda masiki gɛp kpa kɛi farkɔɔ ma tɔkpa oshinkafa ma shang mu ugba na ma waki waki waki ni shang nu ugba nama shang dɛn mɔɔ ovɛt masiki dɛn mɔɔ ovɛ then kuma <hesitation> okɛ farko ma tɔr enɛp mashang enɛp mɔɔ vɛt ma siki wachasit nɔɔ shinkafa nama shang enɛpɔɔ masiki shang enɛpɔɔ nama gɛmasit gabakidaya ni kpashɛi nɛ waki masiki wakma masiki wakma nama shang omaggi nama shangawang nama shang schɛi nama shang alibasa nama shang okɔri nama shang otym nama shang ogbɛn masiki bwɔma ma eya shang ogbengbɛ ma shang <hesitation> ei ebin baya mashin shang ebin <hesitation> so masibi gwɛi ebin. mashang alibasa mashang okɔri mashang otym. mashang aga nasara nɛ gabakid aya ma kei gabakidaya ma siki kei sit ma kɛi ja kɛi shang oyaya then maki gyo-ng ba bi shang mɛi masibi shang amɛi yɔ maki gyɔ shang <hesitation> gɛma ajga sha kɔɔ masiki shang amɛi ba dɔr, Amɛk ba dɔr then maki kpashɛ maki nɛkit amɛi saba dɔr nama shang enɛpɔɔ ne tɔɔticho enɛpɔɔ kamin mski gyɔɔ <hesitation> oshinkafa yɔɔ nama. <hesitation> juyɛ shinkafa maski juye shinkafa ma then nama nɛki nama zɛki fam ma then na chusit nama nɛkɛ ugba e shinkafa edɔrt siki edɔre evɛ sibi ebɛ ma nama ni ewachasit na kɛ <hesitation> name ezart egap ma ezari egap ma gap bisiki wɛ anɛt otɔgva da ajan tɔɔ mu ya vɛi ma kpashɛi mafu ajɔngɔɔ otɔ ɔva ɛshakɛ ɛshakɛ otɛitɛi ɛshakɛ <hesitation> aya ɛshakɛ <hesitation> o awei mama mashakɛi anamama mashakɛi agajɛma inda akwa atumbɔɔ masi enyi vɛi ma zɛi gɛ shakɛi bɛi ma kuma shakɛiembɛ tɔɔ nabiki kpashɛ nabi gya biski gya tɔɔ indɛ shinkafa maas ɛtɔr emakɔɔ,